Ntihi chjasiséni na ti cuando tsꞌóna ri nda̱jnaaa nto xinta, ti nda̱jna nto xinta la, ntiii, tsikꞌe̱nani pero tsꞌe̱nani ri into macisa a into nto tjin tsixroni, tse̱nani costia na o̱ ri nto macisá tsꞌenani, mée tsi̱ka̱oni, na ko tsꞌe̱nani ri, ka̱tja̱ja nána chroni, katja̱ja nój no ṭꞌóna nó ijna tié, ka̱tja̱ja náná mé tsjiko, tsi̱ka̱oni ri ka̱tja̱ja na ko ri jinto namé ntii, tsjakꞌetoni nko, bóte ijiéxín, ndá tsꞌe̱nani nko yꞌá kilo, ndá ntiii, ndá tsjakꞌetoni ìnṭa̱ ko tsjakꞌe xíjnta, a̱ndá tsjixin na, tso̱ni̱máni ri jinto, iyꞌá nṭa̱, nandá ntiii, ta̱ ó sóa ri jinṭa̱ ndá tsꞌenka̱nkíni ri jinto a, ti nṭa̱ tjeto, ndáa, ti ìnṭa̱ tjeto mé tsakꞌeni xíjnta la tsꞌinkankí ri jinto la, ndá tsikjèxini, a̱ndá tsjixin tsikjèxin la, ndá jeheni na ó, <hesitation> sinchekueni ri ijna a. Ntihi la chónṭani kixin iso nache la ko so na cheha tsjiko, mé ti ntii na chechjáni nda̱jna ntoxinta la siempre kixin chjéheni ri ijna huajillo, ndá, sinchesósóni tso̱kuen tso̱sósó, nandá tsjixin la tsikite nṭa̱ ndá na tsꞌinka kicuadora ndá tso̱tsinká tsjiko, yaá o̱ yꞌá ñeno ajo, na nchejnti, na tso̱tsinká, a̱ndá ri into tjeto la mé tsjakꞌeni nti ka̱nta̱noa, na, nandá ntii, tsjixin ndá tsjixin la nda ri tja̱ja nána chroni mé tsoxróte parte táha, tsjakꞌexróte nandá, ta̱ ri ó chjina tsochján ndá tso̱nkojié, ti bóte jié techjáña ri into me ntaha tsakitsjenkíni tsꞌijma nko yaá nṭa̱ ndá tsꞌinkankí, tso̱nkojié nandá, tsjixin la mé ndá tsikite ri jna tso̱tsinka a tsánkíhi, tsánkíhi ri ijna kjátsé a tsikite, na. Tsꞌinakankí tjaja nána tsoxróte, nandá tsjixin la ndă tsi̱nka̱tjiènkini tsotsjexini kixin á ó xíjnta na, ko a ó chónta sabor náxrjón nandá ó chjina tsochján nandá, ndá tiii, tsꞌijin tsjixin tsochján nandá tsꞌijin note tsjakꞌe, nandá ntii nda jeheni ndá hasta tsꞌave. Tsꞌave intsi ndá jina sinie choni, na kaín ṭóxríhi̱n ti tja̱ja̱ a kixin casi nkochríxínha ṭꞌóna ri no nó ntihi casi puro xí nko tiempo koá ṭꞌóna ri tjaja nána, na na̱ntá tꞌixin ri tja̱ja nána na imá tjete sínkí ri kilo a, na ko ri into na ti into xinta la ó noheni kixin i kasi cientooo ciento ochenta o ciento novente sínki ri kilo a, a̱ndă ri tja̱ja náná na casi tjete ri jie nandá ixi na̱ndá tíhi ṭóxi la tjete sínki taha, na tjanjonha sin ri ixi tsjétsje ri ixi tsjanchiani nko ciento na tsjéha ṭjanjon sin, ndá kixin. Na̱xa̱ tijie tinkákꞌixin, na siempre kixin táha mé náxrjón kixin tjiko la íxi íjnko sabor ṭjanjon la náxrjón, na tsjixin la tsochjéheni ka̱ntanoa, cilántro̱ tsjiko ri nti, ti nti casi nko casi nko, nko tꞌo̱cuarto xikaha tsjiko ri cilantro a para tsjanjon sabor jeén kaín táhó, na kaíni na noheni nkexrin tsochján ri comida a nom. a kaínhani chjéheni ri nkehe íxin nkehe ri íxi sabor tsjanjon na para tsonáxrjón na xi̱kaha ri tsochján. Jeheni tsonixjani tsochronkani ri nti nkexrín tsochján ri nti íxin nchechjáni ntihi chontani nko costumbre nchechjáni ri ijma̱, ijma̱-a̱ nti, jma̱tsꞌikꞌichje tixroni, para íxin tsiexíni, kixin ri ijma̱ tsíkꞌichje la siempre kixin ijie la ke bueno kixin ṭóxin ri ntiii, tsíkótséchjen sin jma̱ ṭóxi koi ndá avece la tꞌe̱nani ri ijma̱ kilo a, tsꞌe̱nani nko kilo ko̱tꞌo̱ tsinchechjáni. Sinchechjáni tsika̱oni na sichꞌeneheni, tsitsjekjani kaín ri ixro̱ chónṭa ó chrán chji̱nínó ndáa, tjixin la tso̱ni̱máni, tsjo̱ni̱mani na ndá sinchetsinkáxini ri molinó ntsíntsí tsochjenkä, ndá tso̱kuen ri jijma, ndá tsaketoni ìnṭa̱ tso̱sóa, tsjakꞌetoni jnko chi̱, tsjakꞌeni itsí xíjnta, ndá, nachrohe na ndá jma̱ na ó tsóchéchjeni nchetsinkáni, tsjixin tso̱tsinká ri jijma̱ na, tsjixin la tsjakꞌeni ri ntiii, xíjnta ri ìnta̱ ri tjeto xìnta la ndá tsjixin la ndá ti tsꞌenka̱nkíni, kja̱xin lo mismó kixin tsakeṭꞌáhña ri tsi̱na̱tje̱nkíni kixin tsꞌaxrjeṭaón kaín ri nti, kaín ri nti tjo̱é chónṭa, tsjixin tsachreṭaón kaín ri tjo̱é tskitsekjani ti tjo̱é xa̱ xehe natsi̱nka̱tje̱nkíni na, na tsaxreṭaón kaín, a̱ndá tsjixin kaín tsaxreṭaón ri- i, ti jijma̱ namé, ntii, ntii, tsjixin la. Í tsochóndaha ri tjo̱é ndá tsateni nti jinchejntí, na ajos, ñeno a, nako nko̱siñé nchejntí tsjiko, na ko ntii nchaon nka̱ta̱no̱a, tsjo̱ni̱máni tsjiko ntaha para tsjanjon íxi sabor tsixroni, na nkekuènṭé para kixin ntii nandá tsjixixín ultimo mé tsꞌe̱nani nti, o̱séa ti cilantro̱ me sinchekuenni, tsꞌinka tsꞌinkate ri jijma̱ a, kixin táha ko ri ka̱nta̱no̱a na, ri ajo na ri nchejntí na, kaín ta rí sabor a̱ndá ri tjo̱é ri ijma̱ tsaxreṭaó a mé tsotsjeheni ca̱xa̱ kjintéhya ri ijma̱ na sinchetsinkáxini likuadora ti tjo̱é e, nkekuènṭé, ndá tsjixin la tsánkíhi, tsjikite ri ji ti chi̱ tjeto a, para- a, náxrjón tsꞌaxrje ri ntii, nti ijma̱ a, jeén ndá nti, para íxin, para náxrjón siniexíni, kaín sin na ntiii, diferente nkexrín ri forma nchechján sin. Nomá jeheni na xi̱kaha ri forma nchechjáni ri ijma̱ a, cada nkojnkoni na chaxín, nkokónhña ri ntiiii, íxín ri, inckehe nchechjáni ri cosina na siempre diferente, pero kaíhani nchechjáni ri xi̱kaha, nkojín nchechjáhani xi̱kala xi̱kaha sinchechjáni, naaa, tsꞌi tsꞌi, nti para tso̱xríhini a̱ntsí ri jijma̱ a, kixin jehya má jehó jìnṭa̱, para náxrjón tsꞌaxrje siniexíni, ti jma̱ tsíkichje la ikjín xraxé, náxrjón kixin a̱nto ri ka̱nta̱no̱a̱ a, ko ri ñeno to tobajo a, ko ri ntiii, kasi nko̱siñ casi nko ajo nko̱siñé tsjiko, na ko, para tso̱xraxé náxrjón na ko ri cuando sinieni na, jaai náxrjón tsixroni chónṭa sabor, namé xi̱kaha ri chrónkani a, xi̱kaha ri tsochján ri ijma̱.